<hesitation> Ebyafaayo ekyandikwenzire kurora, nakwenzere nkokurora misiri nanka ambiri yayombekerwe, pyramid. Nakwendeze ko nkagirora habwokuba bakayombeka egumire kandi bakagyombekesa amabare gonka hatalimu cement hatali limu ki kandi bagyombeka egumire, nakwenzere kurora bakagyombeka bata.